Piensu ena tina i me vien ala cabeça un espaciu mu emportanti pa atalantal-si i pa estal de vagal. Una tina con augua calienti i salis i velas puei sel un espaciu mu aparenti pa echal una tardi fría i lloviosa i tamién pal tratamientu d'angunas dolencias i malotías. Peru la tina que se me vien ala cabeça es una d'essa grandis i reondas, i no estas estrechinas que no tenemus en casa.